सम्झोता असहमिति से निप्ते के एक विवार होके छे। सम्झोता उचित असमोहति के सामोजिक करच छे। सम्झोता संघर्स में सामेल उचित विचार के खातिर होके। छे समान चिंताओं समान के अनुमति देवे छे सम्झोता। सांति केला एक महान राजनितिक गुण होके छे सम्झोता। अस्थानिय अनुरक्षाओं आव दूर करे खातिर होके छे। सम्झोता विभीन नेताओं आव एजेंसी के समझे में मदद करे छे।